اني احب اسافر بالقطار بس هسه القطارات يمنا بالعراق يعني مو ذيج الشي بس احب اسافر بيه انه اشوف المناظر الطبيعية وبيه مجال اذا واحد تعب شوية يكوم يمدد رجليه ويمشي يعني مو حتى ليتشنج بس يعني وره القطار افضل انه السيارة السيارة خاصة اذا خاصة تكدر كلما مثلا تريدهذا تنزل توكفها ما تتقيد باحد